हां अगर हमके अप्रत्याशित पार्टी बनाए के विचार चलत है तो। सब के साथ बैठना पढ़ी और नाता रिश्तेदार मन जग बात करना पढ़ी। फिर सबके बात ल सुनना पढ़ी। और बताना पढ़ी कि मैं कौन कौन सा योजना बनाहू और लागू कर वाहु विकास कैसे करहूं, चर्चा करहूं।